Narekko mabbicara olokoloq kiq yero kaminang makebbongnge <hesitation> menurukku iyyaq balao we asu e <hesitation> sibawa <hesitation> bembeq e nasabaq marepeq kaq maderri mita bembeq akko ideppiri wi liweq i sebbunna